איך האלט אז מאכן א וועט אויף ספארטס ווער ס'גייו געווינען איז- ס'נישט א געזונטע זאך, ס'איז א עדיקטיוו זאך און מ'קען נישט אויפהערן און מענטשן טוען עס ווייל זיי האבן אזויווי א- א טריל פון געבן געלט און זאגן ער גייט געווינען, יענער גייט געווינען. ס'איז פאר די קליינע פראצענט אז זיי גייען מאכן געלט. איך האלט אבער ס'איז זייער נישט א גוטע זאך.